Takarlon ta <hesitation> kuu c <hesitation> olor lonta, jini hí kuu c <hesitation> e c <hesitation> inx <hesitation> kuiiye, x <hesitation> anye, lojan hí lokuu anaranjado, dii takayee lokuu no'o, cafe lí, takayee, color de rosal, dii takayee naka yo'ó azul dik takayee, nanda hiriri xhinianaka kuyee, xhi xhikuinli takaye naka kux <hesitation> ka yii nani nixuu.